Рақами як барои ман рамзи оғоз, ягонагӣ ва беназирӣ мебошад. Вақте ки ман дар бораи рақами як фикр мекунам, аввалин чизе, ки ба ёдам меояд оғози нав ва имконияти аввалин аст. Ин рақам гӯё нишони оғози сафари нав, аввалин қадам ва оғози чизҳои муҳим мебошад. Рақами як ҳамчунин рамзи ягонагӣ ва беназир аст.